Ñy toetsy ny ñ'andro a Filipiny ao moa: Toetsy ny ñ'andro torôpikaly, misy ñy hamandoa, misy koa ñ'ora, misy ñy fotoany ñy haintany ro ñy hafanà, misy koa ñy fotoany ñy tsioky mahere, manday tsioky mahery, mamotiky ñy hanañandrozy ao, mamotiky ñy a.